Jae mopetï tëtäguaju jëräküa yaeva, ëreï mïmbareta kaa rupigua retare, jaereta jembiu ikavigue yaesava mbaetɨ aikua, jare jau jokotɨgua tembiu, oïmeko aipo jaereta ojaete jeegatu supeva reta